Ewa za lehilahy fa za ndreky mahay manasa lamba zahay tsy milefa fanasan-damba zany leroa, izy io zany tonga eo anao, kôfa lambanao maloto, basy anao mila maka basiny e! _x000D_ Io basiny io asianao rano, ein! asinao, bakeo asinao klin anatinao, arohinao bakeo kosehinao tsara to, tandremo to sao de rota lambanao leroa fa za tsy miantoka anzany e! bakeo kobaninao, bakeo atapinao.